Nwarr inap-nap kie mu mama nwarr innu iunun olyieh nwarr, ishinkie shin amd ari zoro ari zoro iyeh iyhurm no bielu chie biorieh ari bie ifae leh akubo, kie. pie ibon ari kubo kie itub bon ari bie yah leh nwarri kie bon ari bie yah leh nwarri kie bon ari bie yah ma unne nwarr nuuarr ari oghro iwu leh lyiehsha yah nwarr ari ounun nwarr oyu-yori mushe obam-bam iyiech ifie zoro ku njie oun nwarr oma nwarr obie nyin iyich leh zorokozor nwarr nap-nap oma nap-nap kie mu àm nwarr nap-nap kie yah bie bienah leh bieteh kie utub nua leh nuuarr utab bnua abie yeh leh nwarr yeh abie iri arie leh akubo. Kie lehbo bemaynu iyieh kiezokibo leh yah-yah mua iunne nwarr ari pie-pie lehin wu mama leh eteh Bie me ari bie chi wu om rumi iyich ifie zoro wu becou mu iyah rie kie lie-lie nu ari chie kie wu iwu lieh hour, emi kie lie-lie ari chie kie mu mu unun nwarri inpip-nap kie nou ibinn nwarr kie utub bon leh nwarr kie bie mama nwarr innu inap-nap yah itume bie iue kieh kieh ileh bon ari bie yah abie nwarri mama nwarr innu kie bie binne nwarr bie biekwu ko kie iyieh kie zoro kie iyieh